Ɔwɔ dɛ mususu dɛ ɔwɔ dɛ aban ɔhwɛ na bea a yɛtse no ndzɛma a ɔwɔ hɔ nyinaa ɔbɔbɔ ho ban na aboa hɛn. Hɛn ne ndua a, hɛn ne nsu nadze, ndɛ ɛba Ghana hwɛ ma gara- galamsey reyɛ hɛn, asɛesɛe hɛn nsu, nsuwa nyinara. Aborɔfo ba a na hɔn aba abɛgye asaase aban ama hɔn asaase dɛ wontu sika kɔkɔɔ famu egudzi. Yɛdzedze ne dɛmaa <noise> siisia nsu papa bia nnyi ɔman yi mu mpo a yɛnom. Nsu ahorow na <noise> no mu nam ne nyinara enam a ɔwowɔ nsu ahorow mu pii nara ewuwu <hesitation> ɛkɔka a nnyi obiara a ɔbɔboa. Hɛn ndua ndɛ wotwa tɔn dɛ biribi naaso nka dɛm yɛa ara yetutu yetwa a nka a ɔdze sika aba ɔman yi mu ntsi emi mususu dɛ aban bɔkora na ɔaboa hɛn ahwe dɛm ndzɛma ne nyinaa do sen dɛ sika bɛba ɔman yi mu.